يا أهلين فيك شوف طي الملابس صح يخلي دولابك مرتب ويحافظ على الملابس، عشان تطوي الملابس صح أول شي لازم تفرد الجميص على سطح مستوي وبعد كدة تطوي الجانبين للداخل والجزء السفلي على الأعلى وتطوي <hesitation> النصف العلوي على الأسفل، نصيحة يعني مني عشان توفر مساحة حاول تطوي الملابس بشكل مضغوط، عشان توفر مساحة بس.